أحب أعيش في جلعة ولا أعيش في سفينة فظاء، ما أحب الفظاء ولا أحب سفن فظاء، ولا أحب الطيران، إنما القلعة شيء ضخم وعملاق وزين، كبيرة، وأحط فيها كل الناس اللي احبهم معايا.